Yasɨ yasɨpɨ kua oipota jei tenondegua yasi arasa onboipi oibae jaema yande ñamae mati yanderapera re jare yayemongueta kiraipa yajata jokuae yasi reta ñabo jaema yanboipi yayeme tumpa ipope ikavi ñae vaera yaja